<hesitation> Kanada o ny- zare malo tsy magnana fomba hoe kolotsaigna manokana be fô ny fomba fivolagnana aminjareo any maro karazany ohatra zao misy mivôlgna amin'ny Français dia misy magnano Anglais dia igny zegny amin'ny resaka fomba fivolagna de amin'ny resaka ôlo akany zany presque ôlo efa antitrantitra no hita ankamaroany akany dia amin'ny resaka tolotro asa any agnisan'ny firenena be tolotro asa be- betsaka tolotro asa hoe maro zegny asa mety atao akany iny izegny ilay hita oe kolotsaigny any Canada.